استكشاف الفضاء وحل مشاكل الأرض كلهم مهمين، بس حاليًا مشاكلنا الأرضية أكبر وأكثر إلحاحًا زي الفجر والأمراض والتلوث كلها تحديات بتواجهنا هنا على كوكبنا، لذلك من المنطقي إننا نركز جهودنا على حل هذه المشاكل، بس هذا ما يعني إن إحنا نتوجف عن استكشاف الفضاء تمامًا، يمكن نعمل الاتنين مع بعض ونستفيد من التكنولوجيا الفضائية لحل مشاكلنا الأرضية.